مرحبا اطيق اقعد يمك اذا ما بيها احراج ، انا اسمي فلان انت اش اسمك غشعتوك قيعد وحدك قلتو اجي اقعد معاك وهمين حبيتو اتعرف عليك اول مره تجي لهالشكل نوع من الحفلات ، اش يخصك صاحب الحفلة ، اشني شهادتك و ويصب تشتغل